Za izen̈y kôfa mahita bibliôteky izen̈y izen̈y midika aminakà fa mety hamakian̈a boky tan̈y araiky io e. Avy eo afaka mindran̈a boky kôfa misy tian̈ô in̈y afaky andesy mody bôaka eo koa afaka midôko ao koa izen̈y mianatra.